नुन्ग् द्जिसिबन्ग् हयु, एसिबन्ग् रुकुम् नि मय् रोन्ग् नि मुन्ग् दनु। भेअप् गोगम् रुकुम् नि मय् ब्र फुर्दुन्ग्। नुन्ग् द्जिसिबन्ग् हयु, एसिबन्ग् रुकुम् नि मय् ब्र फुर्दुन्ग्।